Ai maro karazagna raha ohanina e. Fa misy zany izy io dia zakena fa hoa mampitombo hery amino zany, hery amin'ny vatagnanô. Mampisy hery aminô zany izy. Ohatra zany zô anô minana légume, io zô defa agnisany mampisy hery.